नेव् जेअलन्देर् केन एको?। नेव् जेअलन्देर् मन्ने नेव् जेअलन्देर् सोत् हगर् बिसि असे। ते त <hesitation> सप्तय्पेरेर् हेरि होइ कि एतु मन्ने बोतर् होइ। जन के थन्द होइ गोल्। करब् होइ गोल्। से तो एजेति अहेजु है। तोपनि धोइदु होइ से दे। एने केने कम् होइ। ते अगुति एकिनि कथ को बल इबो। कि होइ, त अरु नोर्थ् अन्द् अमिश् परत् परे। ते जेते अबन गरम् दिन् अहे। <hesitation> गरम् होइ, केन्तु एनेको नरगे से रोत्तु जेनेके अमर् गत् लगिल पुरे। ते एनेको गरम् नहि। अलोब् मन्ने <hesitation> भल् लग गरम् होइ अरु। भिश् दिगि प तिश् दिगि लेके जै। जुन्तु तुम्ह अप्न देचेम्बेर्। अप फेब्रुअर्य् लेके तत् गरम् होइ। किन्तु अरु तत् थन्द तु जुने, औगुस्त् होइ। एक्दम् उल्त होइ जै। अमर् इन्दिअन् लोगोन्। इन्दिअन् इस्न नहि होइ। तत् उल्त होइ जै। अरु थन्द देन तत् बरक् परे। मन्ने जुने, औगुस्त् तत् बरक् परे। जुने, औगुस्त् तत् अमिर् तत् हेरि जगो परु। अरु गोरोहोन् पोरिए थगे तम् छिथिअते तिए।